Ave, pos gastu más duna, la verdá. L'azeiti d'oliva es una delas que más gastu, la gastu en pratus comu gaspachu, salmoreju,... i pa frital patatas. L'azeiti de mirassol es sotra crassi corrienti i lo gastu en pratus comu tortilla de patatas, frituras de pesca, i pa avial mojis. Alogu ain azeitis peru ya sonin más ralas, un ponel, l'azeiti de cocu, l'azeiti de millu, azeiti de sésamu, azeiti de nuezis,... mesmu del pipu del'azituna se saca azeiti.